ABR-AAM004-H111 Blender yɛ adeɛ bia yɛde yam aduane. Anaasɛ <noise> biibi a ɔɔdene bia wopɛsɛ wobubumu nketenkete. Anaasɛ woma no yɛ muhumuhu no blender yɛ adea ɔboa wo ma ne yɛ saa adwuma no. Nti sɛ wɔɔpɛ ntɛm anaasɛ wɔɔyam atosodeɛ bi ne wompɛsɛ ntɛtɛ no wobɛyi agu a, wode gu blender mu. Na afei wode hyɛ light mu a <noise> ɔboa yam no muhumuhu paa ma wo. Na afei nso sɛ nka wobɛ use apɔtɔyowa de w'ahoɔdene agu so ne watwi ama bibibiaa ayam no. Ɔboa yi saa berɛ no firi hɔ. Na afei nso mmerɛ dodoɔ a nka wobɛhia de ayam no wɔ apɔtɔyowa mu no. Sɛ wode gu blender mu a, ɔte berɛ no so koraa ba fam. Nti blender yɛ adea ɔyam aduane anaasɛ adea mu ɔɔdene mu. Na afei ɔyɛ mrɛmrɛ anaa muhumuhu